Pues acu mich pues aja guasque ñibeu ajeru iyem a asandu guard aque riechu guietk y atotowand pues e anok mich anoma nam niñen mic nin apishold nin ñin este apicul pero anok piet pues ajaguas que piet andu minat andu miran miñey ñun kield mirien miran pasial atando pik sitield mirien mi miran najiet ti alcorral andu miñiey andu minac tial corral al acul piet ti asot pich asac andolo piran este acuej agashon kisuesh y atotowand pues ansor ambayesh guacosh ambayey este ñipeland aj nok gumayan gumbas y pues kield anokma majaus pues a veces mas najñe mijiera not pet que anok mich.